Ho an'ny olo manao développement personnel io zao la mitombo sy marina agnaminy zay satria ny sainy gnazy ro minday ny fiegnany fa tsy ny fietsempony.